Peran penting buat kuliah ya banyak sih sebelum kuliah kan juga pernah lihat orang-orang yang udah kuliah tuh kan kayak pulang apalagi emak mandi dusun tokek nengok kuliah tuh awalnya masuk kampus nih ternama lah kayak disebut-sebut nian anak tuh apalagi emak aku lihat orang dikit-dikit pomo lagi ikut orang lihat anaknya tuh wih karena orang tua kuliah di sini kek ibaratnya tuh kayak dia tuh nyuruh aku kayak gitu juga padahal kan nasib itu kan beda-beda lagian orang-orang di dusun tuh kayak gimana ya banyak juga yang meninggikan hasrat mau kuliah dan juga yang udah lagian kalau kuliah misalnya tinggi-tinggi pulang kampung dado kerjaan disebut juga samo tetanggo percuma kuliah di misalnya aku kok di jogja tigo sampai enam tahun ujungnya pulang dusun kerja apa gitu tak selamanya orang kuliah itu harus dapat kerja itu soalnya kan kuliah itu juga menambah wawasan relasi pengetahuan Pemikiran orang kuliah dengan orang lakrejo itu kan juga beda dengan orang yang gak kuliah misalnya kalau orang yang aku sebut tadi teman-teman aku yang kerjo dapat gaji pasti diajarkan bagaimana mengelola uang kayak aku ini manajemen keuangan yaitu tadi kayak investasi kayak main crypto atau saham reksa dana kan kalau pengen rasanya ngasih tahu ke teman-temanku tuh gaji besar cobalah kek main saham gitu lagian main saham itu juga udah hilang uang gitu selagi kita bisa nentuin perusahaannya atau kayak reksadana reksadana itu kan cukup uangnya tetap berkurang soalnya kayak gitu itu perbedaan yang menurut aku kek orang yang kuliah dengan orang yang ndak kuliah cara pola pikirnya tuh sama wawasannya beda